Fermentimi ndryshon ushqimet edhe pijet se e shëndrron sheqerin n'alkohol përmes disa mikroorganizmave, si bakterijet edhe këpurdhat. Kjo mandej e përmirson shijen, i rrit vlerat ushqyese, ndihmon me tretjen edhe e rrit afatin e ruajtjes se alkoholi e pengon rritjen e mikroorganizmave të damshëm.